Na nani tá xhivenrió refrijerador chí yukan xi chivaxhí, chivaxhi nria kú hun- nani kú ditá xhi chivaxi achedexi nriuté, nriute vidi tiú chdexhi nayo jan ni xhivaxi yuka xhí hé jak <hesitation> an nriuté jan niko duralxhici, achu nadajani kunaxi chí ni chivaxi refri di'á kuenixhi li'a lia comida nria nria já kuenixi chivaxi yujaté ihá kú kavaxi he <hesitation> sin prolongarxi dé manrio né.